Ti'i almal ëch mëbejnëp oy kënëkë i'ixpë yë mëjk po'o t'sëbëj mëjk yë porque jux, jux jux mëjk nyëx yë y ko'o mëjk wynkumesëp yë, este neyp t'susambë, neyb t'sekxämbë mëjk kyëxëk padyë yë mëjk almal, yë mejk tu'ukyë ajtyë dun t'sëkëb.